चिलीअन लोक तांचो स्वतंत्रतायेचो दिस सेप्तेंबरचे ओत्रवेणी आनी एकोंनिसावेणी मोणयोतात तीं नातळ आनी नवे वर्स व्होड्डलें धोपाज्याच यादिबाजार मोणयोतात नुस्तेचो स्ट्यू। हांगा खूब फामद आसा ते आपल्या व्होड्डिलांक मानान। लेक्टात तांचीं संस्कृतिक गीता म्होल्ल्यार राखेर आनी। अंडियन म्युजिक तीं धाको लूणपाचे फेस्ट मोणयोतात। हेव जाऊन आसा चिली देशाचें तोंडीयो पद्धती।